Kua mimba kavayu rami vae, jaeko iyayu puuuku no jaema jokurai jae yimbiai yave <hesitation> opoko oeka jembiu, jaeramo <hesitation> jae iyau puku jae jokua beneficio guinoi jetere vae ipuere vaera <hesitation> aramoete <noise> oeka ani oepi mbae oyue oi yave jaeramiñovi jokua iyayu <hesitation> oesa mbae maatigui <noise> esa puku yae jae guinoi jokua iyayu.